Rulers kam kuugal mum kanngal woni, ngam fooɗugo laayi, ngam ngaɗ, ngam ngaɗaa drawing laayi feere, ngam wurtinngo margins to ɗerewol to deftere.